ویجیٹیبل گریل کرنے واسطے اب میں تمہارا ٹپ دے سکتا کہ سبزی کے ٹکڑے بڑے بڑے نہیں۔ جتنا باریک، جتنا چھوٹا ہو سکتا اتنا چھوٹا چھوٹا کاٹنے کی کوشش کرنا۔ جتنے چھوٹے ہوئے اتنا بہتر ہوتا پکانے واسطے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اسے آرام سے توے پہ رکھیے، تھوڑا سا آئل آئل یا پانی جیسا تمہارے ٹیسٹ حساب سے ڈال کے اچھے سے گریل مکس کرنے کو کچھولے کو۔ تو ایسے اچھے سے گریل ہوتا۔ بڑے ٹکڑے کٹے تو ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، گریل ہوتا، اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا۔ تو زیادہ کر کے سبزی کے چھوٹے ٹکڑے کر سکتے، اگر گریل کریں تو بہتر ہوتا سبزی پکانے واسطے۔ اور اس سے گریل کر کو تمہیں ایسا اور بھی کائیں سبزی، کائیں دال وال کو اچھے سے مکس کر سکتے۔